Pos madyë ëch dun t'sëkëbyë yëmëk t'sandyëkoch dun ma'a dun i'ixë tëch dun may ok mëjk t'sandyë yoyë nëkë t'sëkëy jue mëjk a'ax ma mët'sup mëjk a'ax, wët'sam neyb nak da dun nyënëm madë mëjk myajandyë jue mëjk a'ax yë y xak okëp mëjk yë veneno mëd mëk yë padyë ëch dun t'sëkëy t'sandyë a'ax mëdë ochyëkënyëj mëjk nyëx.